يعني اني بدي نروح <hesitation> على البحر بنحب نجعد على الشط على الرملة في جو الشروج <hesitation> هيكي لما تكون الشمس لسا بتطلع او ينزل ضوئها في الاول كدا على على الماية بيكون شكل المنظر كتير حلو وكتير رائع وكتير خلاب الواحد ينزل يسبح في المية في الملح لو في اي اشي في عضلاته هيكي يتفك ويسترخي.